<noise> Satria am firenea raiky zany, am tany raiky da misy ny fehidraha, <noise> ny lalàna mifehy azy. Ka laha i izay gn' hôpitaly mihaka gn olo marary am alalanin'igny ka mampaneno ny kiririokin'igny i; <noise> da tsy azo sakana an'i izay fa da ome lala. Da <noise> ndre voadonany koa anao amin'ny lala egny da tsy raha diso i fa fahadisoanao zay.